Ny fomba fagnanaovana tiserta amin'ny landihazo ndreka an <hesitation> avoakanao akeo longany ny sariny hoe: tokotokony ho karanzao ny t-shirt amboariko, de avekeo am'zay iny an atambatambatranao an, zairinao an, de iny no mamoaka an'ilay tiserta le neritreretinao avoaka.